Sagale dandaani akas gosen, sagalen biria, sagale ak maraagea ak fooniti, kurtumia sagalen gosen sunie, sagalen dibin ta gosen dandaani shushua majaboa, foon lukuati goseni ihamaatu woat bubulteenen nyaateti .won sun woyu ihitaatu unum nyaateni woat bulto sodomaanen bulte.